À proteze e ciante da-o freido e da l'ægua, de mòddo che pòssan cresce anche feua da-a seu stagion sòlita; dimmo che servan pe creâ un ambiente adatto à fâ cresce e ciante quande se veu e comme se veu.